Makanan ya kita mah kalau makanan sebenarnya pengen banget tuh ape sih, sebenarnya simpel tapi memang bukannya susah atau mahal ya, tapi bisa juga mahal tuh kalau inian kayak kerak telor gitu dah susah banget nyarinya ya di sini ya. Kerak telor kenape kagak dibilang mahal juga kagak mahal gara-gara susah dicari kali ya dan dulu kita masih di jakarta masih suka main ke jakarta fair, jakarta fair kalau lagi ada acara kan tuh ya tukang kerak telor buset bejejer, kita kita coba mau yang mana juga kita cobain namanya tempatnya ya udah tuh kita aduh paling enak emang kerak telor ya, garing gimana ya gurih gitu kalau kata orang bilang di sini kayak kayak telur telur telur burung juga kagak dimari udah jarang bener tuh tukang kerak telor tapi mang karena susah ya udahlah kita apa ya pengen banget cuman bingung gitu ya, di bojong tuh bukan tempatnya belum nemuin lagi tu emang sama sampai sekarang tuh ya kalau dibicarain prosesnya gue juga bingung tu ya dia gimana dia cara buatnya tu ya, itu abang-abang tapi jarang-jarang juga sih yang dagang anak muda, lagian lucu juga tu ya tukang kerak telor ya yang dagang masa kagak anak muda ya orang tua mulu ya, kemana tu anak muda ya kagak ada yang nerusin apa ya dimari ya, kalau ada mah pengen banget gua tu yang diajarin kali ya bikin kerak telor kita bikin usaha rasanya emang sih kalau bicara rasa ya beda tangan beda beda beda rasa ya., Cuman bis gimana lagi kali ada kek itu tukang tukang senior gitu ya yang sepuh aki-aki gitu mau ngajarin ke anak-anaknye buat dagang kerak telor kayaknya bagus juga tuh buat ide tu buat makanan jakarte ya kita buat gitu kan kita bikin gede walah kebayang banget ini gua, makan kerak telor aja sampai kayak gitu. Tapi emang selain kerak telor juga sebenarnye ada juga tuh makanan-makanan yang gua suka tuh ape ye ini tuh kue rangi gitu loh, tu jajanan sih lebih tepatnya ye snack gitu, itu kue rangi kalau dulu tu abang abang dia dagangnya di di dorong tuh di dorong dipakai gerobak terus dibakar pakai kayu kayu bakar gitu tuh apa asapnya tuh <hesitation> apa sih ciri khas namanya bau kayak kebakar ya kue rangi ya jadi dia kayak tepung di di ada cetakannya tuh dia pakai cetakan terus di atasnya tuh dipakaiin kayak ade gula gula gula merah gitu caer itu enak banget ya waduh kalau kita ada lagi mah kita pengen banget ya itu kita coba cari waktu itu sempat kita ngelihat itu pas di daerah cinere depok pas kita mau apa berangkat kerja lah namanya uh kue rangi tuh kita cobain aja tuh udah kita beli itu cuman kalau dulu harganya berape ye, serebu ape berape lah lupa lah kemarin beli cuma cuma pas kemarin beli nanya harga lumayan tuh. Bepare bang, goceng, wah mahal amat lu bang ya beli deh beli dua bungkus deh tu, buat sarapan di kantor ya kue rangi tu aduh emang cuman udah jarang juga sama tuh jarang nemuin di bojong mah kalau kue rangi sama ape name kerak telor kalau ada lagi mah kita pengen banget itu ya tapi memang paling enak tuh kalau malam tu juga makan ituan sih ape minum inian <hesitation> sekuteng, aduh dah jarang banget itu sekuteng nggak tau kenape ye di bojong kagak ade kali ya sekuteng ye, kalau dulu saban malam tuh orang dagang ya, ting ting ting ting, ting ting ting ting aduh kita kalau denger ape tuh, sekuteng tingal beli jam sebelas malam tuh dagang orang, kagak ngeri kali ama setan ya lha die dagang jalan kaki malem-malem tukang sekuteng lha gimana kagak ngeri ya, jaman dulu ya kalau kata dulu mah film masih jaman film inian naik apa mumun mumun mumun setan tuh, waktu-waktu ngeri-ngerinye kalau malem takut ada setan tu tukang sekuteng juga sampai kagak ada kali ya di mari ya apa gimana tu ya kalau bicara dilihat mah apa buatnya itu cuman kayak jahe doang kan jahe pakai susu pakai kacang pakai apa lagi itu dia tu yang merah-merah udah kita minum tuh kalau lagi perut lagi nggak enak tu ye sih mau ape minum ituan apa yang tadi waduh enak banget itu bener-bener deh tuh perut angin keluar karena di jahenya kan dia khan. Perut kita tuh gas keluar ma tahak mulu jadinye jadi kita brtahak mulu ye kadang-kadang kentut kali ye, kan namana angin kan ya udah dah tuh tahak mulu dah tu enak banget dah tuh, tuh lengkap deh tuh kalau ketemu makanan kayak begitu ya cuman emang udah jarang kali ya yang dagangnya gue juga bingung dah tu, pa karena yang aktif yang jaga apa yang dagangnya udah kagak turunin kali ke anak-anaknye ape karena gara-gara itu kali ya ape <hesitation> udah ketindas kali ama makanan-makanan yang modern kali ya, jadi anak-anak muda tuh udah udah udah jarang gitu mau mau nyobain gitu makan makanan tradisional, yang dagangnya juga udah kagak nerusin aduh kita juga bingung tuh nyarinya tu ya rukang sekuteng, tu tukang kue rangi, tu tukang ape namenye <hesitation> kerak telor ah kerak telor kalau ada itu aduh doyan pasti gue yakin sih orang bule juga makannye lah kerak telor gimana kagak enak, namanye aje kerak telor ya tapi dia kayak pakai beras ketan gitu terus dicetak deh tu pake pake kaya kayak kayak kayak ape namenye piring ape piring penggorengan kecil gitu pakein deh tu <hesitation> kelapa ampe kering banget tu ampe ampe ada item-itemnya dikit gosong gosongnya dikit emang sih rada ada angus angusnya dikit. Udeh deh tu dibuat ama tukang itu aduh, gua rasa juga orang bule juga demen itu mah ya kerak telor tu ya ama ini sekarang ape <hesitation> tukang oh kue putu gue baru ingat tuh dah jarang juga tuh tapi lagi kapan gue lihat juga tuh emang di bojong tuh, tukang kue putu. Tapi anehnya tuh tuh tukang putu kok malah dagangnya malah siang ya padahal itu ama ama setahu gue malam, sama tuh kayak tukang skuteng tuh suka juga tuh gua tuh dibilang mahal mah kagak juga nama kayak kutu tapi sekarang lebih mahal deh seribu satu biji kalau dulu serebu bisa dua kalau tiga kalau lupa dah gua tuh, kue putu juga enak tuh dia tuh ada bunyi itu ciri khas pakai air mendidih ditutupin dibolongin keren juga sih idenya dari dulu ya, tapi orang dulu emang emang cerdas ya itu itu juga jarang tu bener tu tukang kue putu udah enggak ketemu lagi, tapi kemarin tuh sempat lihat di tapi gua enggak beli tu belum belum sempat lagi tuh, cuman enak juga tuh kue putu tuh beras ketan ijo segala macem pakai kelapa tuh cobalah nantilah kali ya kalau ada lah gua pengen banget tuh cari di mana, kalau ada sepuh-sepuh pengen banget gua ketemu tuh, bang bikinin kali kang ape namanye kerak telor gitu kalau ada, aduh enak banget ya kita makan gitu ini gurih malam-malam aduh malam-malam tuh enak tuh kita sambil ngeliatin aduh pokoknya minumnye ape ituan. <hesitation> Sekuteng tadi aduh makan aduh enak banget itu anget perut banget ya allah ya rabb ah, entar ah kita coba cari kali ya. Kalau ketemu ah kabar-kabarin kali tu tukang kue putu, tukang ape kue kue rangi, kue rangi kue apa ape, kerak telor tu huh pingin banget gue, cobalah nanti ah.